Zareo Malaizia, pays Malaizia, malaiziana zany olo mipetraka any, zareo zany amin'ny resaka hainao resaka fomba fiakanjon-jareo am'resaka hein! Sikindreo izany e, siky io zany amindreo any midoroboka ein karaha kakazo midoroboka m- tetezan'ny rano reny e <hesitation> sady menamena karakaraha zany ny fahaizako azy, karaha zany ny any.